Edziban ebien pɛr na mowͻ ho kwan dɛ midzi no mo nkwa nda a aka me yi nyinara a ͻno mibedzi nduaba na atͻsodze nko. Siantsir a mibedzi nduaba na atͻsodze nko nye dɛ, nduaba na atͻsodze mu wͻ nduanendur anaa edzibandurahorow bebiree a wͻboa siesie nyimpadua no. wotum wosiesie brɛbo na nyimpa no mu akwaa bebiree nara no nyinaa wotum bͻ ho ban.